Yo me ripka ne in ei muop tenimran, <noise> uop samung kone ime yo golgol ko son na i leng mene sier lo kobiengha na mui anga loyok. I leng mene sier lo kobiengha na mui anga loyok. Time roie tison nebuan tson ko bua nte del anga mtan time varie mo roie mo pus mi mo pu mo varie anga lo leuro. Tson nir pe posie u yali vaso niu posie au yali ma niu son posie au yali mo niu mong gua. Niu tinite tson teni tson kilonn tisonin posie au yali. Tolo del asi tson pasie tison min kilon, tson kilom som kilons pisa pe tis son posie au niaulima long vanem narbang mon roie mon nimsie yo me ripkani mo inie toro langa son na ileng mo son lung mo yo son lung mo yo. Lon a yo ma rierie o na pu tanua son lung mo yo bikes me golgol. Muop ken me varie anga lo dei anga <noise> kem ei varie anga lo del anga nuye nga lon mo kem me roie mepur e muop. E muop meoka son na ileng mene ke. Kese in debung o nobung no ke poi teng son lung mo buelem ke gua ke ka mui mo utol a mo hoithuop nio song lung mosier me imin muop ne si va kaeikaei anga mo na ileng mene sier komia mo lo moning. Vo me ripka ne inie long vanem me lung mo son lung mo ke, kese gua se i gua i gua, se gua i e da. Mo ke kam mi mui mo utol pasing anga tomo rien anga ike tinie, ke mimui mo gua tenim ran mui anga loyok a kese mene inie tenim ran o ka kamui mo ripka ne in e ke kom nga na kusie ta in ngkin sa in ngkin anini a nana buop min semita ripka ne in e sier min.